Anisan'ny kolotsay Etiopianina zao ohatsy, <noise> laha misy olobe mivahiny an-tragnotegna da miala ategna zaza, <noise> tegna zain'olo fa i mtoboky am seza. <noise> Ndreky hôkizay avao koa n am gn'aly lafa hatory. <noise> Gn fandriany, gn <noise> fandrianao gn'ome azy satria i zokinao.